Pokri eba twimao twi thwngna bagwi ang kwthang tongna bagwi nangmani manwirokno thum khlainai. Ang twisamani rí twini tẃiphang tei dakti dakti khe thángnai gamcha nwngnai. Twi wngya bag ani manwirokno bwthar khe tonnai. Ang no yokna rwngjk salni glass tei hat salni mwthangna bagwi tubunai. Kwthang tongnani jacket eba twio himnani manwi kaham khe tongna bagwi chubachu khlaio. Khatijak khe twi kwrak eba kwrak twisao kaisa whistle wngma jorao chubachu khlaio. Ang twi ni bottle tei light snacks no tubunai abo bai khe ang hydrate tei phan gwnang wngna bagwi. Kisa kisa hamya wngma bagwi puila chubachu kit belai nangkukgo. Ang bo kwthar ríni rangchak tei kwchangma manwirokni bagwi plastic bag pack khlaiwi rwnai. Ani plan ni kok khoroksano sakhe sak katimung wngnai. Kwthar khe tiyar wngma bai twisamani kaham tei tongthokma manwi mano.